So ngoonga ɗee leɗɗe keewaa nokku amen gaa. Daabaaji amen ɗii duu ana panɗi ko ñaamata. Ndeen non minen min nganaa anndanɓe ɗu. <hesitation> Sifaade ɗun du jonkaa yo huunde tiiɗande kan, ayyo. Sabi mi anndaa… Mi walaa anndal mun.